Ni a sununɛ a we dɛra han ma'an na mu da we o da de'o ɲuvano <hesitation> yirawe a bɛ mi ɲi be sese mu aba aba ɲi be don bewobe nɛ onni a awe ɲi be toni waati so mu be nibe sunuso we a itilize toni cunu mi bɛrɛ bɛ mi ɲi be mu se